E rameva koa sa indreo lefa mindrano igny indreo sy raha hoe ampiasaine vatany agny aby daoly igny fa da misy misy toeragny zay ambonimbonine trokiny akekikekine trokiny eo amignao aby mi mizanogny e rano nondranominy igny lefa mandeha amizay izy mandeha agny agnatinigny ndea agny à lavitra be agny sy misy rano amignagny ao amin'izay izy mangalaky rano sikidikidy, igny amizay hahavelomany gn'ainy.